<…>Ñy kolotsay an'Aostraly añy: -Rozy añe, mañaja gny lilin-draza noho ñy soatoavy ;manahaky anizao ñy fifañajà añatiny fiarahamony ao, na tsy mitovy foko rozy; manahaky anizay ñy famokaran-drozy ñy raha kanto noho ñy literatiora, mana ñy literatiora ôstraliana rozy ;misy koa ñy fety ankalazan-drozy ao, ma australiana an-drozy ;misy ñy sakafo nandesiny ñy razan-droze, mbo jaboen-drozy zisiky henaniky zao.